<hesitation> Raha zaho alongany zany a andesino alongany zàmadinika ampafantariko ananjy andesiko a bazary izy de ampafantariko ananjy hoe karazan-kanina jiaby misy. De rehefa ohatra ka hoe leran'ny fagnandroana igny de antsovako koà izy an de akeo izy atoroko hoe ity any ka zao, ity any ka zao de zany fomba agnatoroako ananjy hoe karahan-jao i karazan-kanina.